Ngënko ngalíp ngí ţí biwínjí, ngoko cum mee añaţ pëndú ngël bëliyëng tú. Me mawël <hesitation> ţí ngíwín ngí ngonko líp ţí uweejáaţ injí ací: unjënkú laŋáţaţum pënjá wul uwancú, ací uncaŋ, ufúkú, uguk, ubus. Ubus iyi mënten mënten ngëbus bá bababú uncú uloŋ ayá bëyël ngël kayá pëndo kánëm, kon ubus alíp. Ngëntúmp ngí ngëmënţu ngun bëliyëng abof dí bëlípal.